Guꞌn nak degilxkabná xkuꞌn lëꞌ mc̲h̲e c̲h̲uꞌnnlo guꞌn gow, guꞌn c̲h̲uꞌnn man knu xwiyná nak tiemb bidz xgesda man knu or giaꞌl, sinda lëꞌ man knu kë nter giaꞌl stsë' gix guꞌn gow ota diꞌltsa bekwaꞌn sdzal lo man knu giaꞌl. Diꞌltsa ba sdzal yag nex lo man knu guꞌn c̲h̲uꞌnn man knu nak lëꞌ man c̲h̲uslo nter giaꞌl stsëꞌ gunu ic̲h̲ë xkomier, duꞌ baꞌl zu man knu ñaz stsëꞌ gunu ic̲h̲ë xkomier, axta lëꞌ lyu ziꞌd tsenil tipta xka kë man knu izatá giaꞌl nter guꞌn nak tiemb bidz, dzekna konde lëꞌ tiemb gia xgaꞌ lëꞌ man knu chapla guꞌn gow, dzekna nika dele lëꞌ ic̲h̲ë man knu dzeꞌ yu ber lëꞌ guꞌn gow man knu uyaklola, nika dele zu gia tipta ber xchedc̲h̲a guꞌn gow man knu, lo tipta lëꞌ man knu ukë dziꞌn or nak tiemb bidz loxna gunu xwiyná nlëtsdo' mc̲h̲e xka c̲h̲uꞌnn mc̲h̲e c̲h̲uꞌnnlo guꞌn gow tipta.